نحب العيش في سفينة فضاء خاطر العيش في الفضاء يعطيك تجربة فريدة من نوعها تقدر تشوف الأرض من الفضاء وتستمتع بمناظر النجوم والكواكب هي فرصة لتجربة حياة جديدة تمامًا مع إمكانيات غير محدودة لاستكشاف الفضاء، أما القلعة رغم إنها قد تكون ممتعة ولها وجمالها لكن السفينة الفضائية تمنحك مغامرة أكبر وفرصة لاكتشاف أماكن جديدة خارج كوكب الأرض.